أنا بفضل صراحة بفضل إني العمل خمس أيام في الاسبوع لمدة ثلاث ساعات ليش؟ لأن بعتقد إنها افضل لأن بتعمل بشكل يومي ،بتكون عندك إنتظام إنت متعود علي هيدي العمل ف ما- ما مشكلة في هذا العمل يكون عندك وقت فراغ، اما العمل لمدة خمستاعشر ساعة لمدة يوم واحد وايد مرهقة.